Mee, vel, ƙun, feer, paat, pa̱ma̱, pa̱vel, pa̱ƙun, pa̱faar, tsar, tsar ƙa ga̱me, tsar ƙa vel, tsar ƙa ƙun, tsar ƙa feer, tsar ƙa paat, tsar ƙa pa̱ma̱, tsar ƙa pa̱vel, tsar ƙa pa̱ƙun, tsar ƙa pa̱faar, yagurum, yagurum shiƙa ga̱me, yagurum shiƙa vel, yagurum shiƙa ƙun, yagurum shiƙa feer, yagurum shiƙa paat, yagurum shiƙa pa̱ma̱, yagurum shiƙa pa̱vel, yagurum shiƙa pa̱ƙun, yagurum shiƙa, pa̱faar, talatin.